.په عمومی ډول د پیشوګانو توپیرونه د ويښتو اوږدوالی، د بدن جوړښت، د سترګو شکل او د پوستکي رنګ له مخې وي .د پیشوګانو نسلونه په نړۍ کې خورا ډیر دي خو زه یی د څو مشهورو نسلونو نوم اخلم .پارسی پیشو: دا پیشو اوږده، نرمه ویښته او پراخ یعنی لوی مخ لري .بنګالی پیشو: دا پیشو د وحشی ببر پیشو ته ورته ښکاري او پوستکی یې رنګه نقشي لري .سیامی پیشو: دا پیشو غټی بادامي سترګي، نرۍ او اوږده بدن لري او اکثره وخت سپین یا نصواری رنګ لري .برمی پیشو: دا نسل پیشو کوچنۍاو قوی ده معمولا نصواری یا طلايي رنګ لري .برتانوي لنډ ویښته لرونکي پیشو: دا یو مشهور نسل دی چې لنډ، ګرد بدن او نرمه ویښته لري .خو نه پوهیږم چې د کوم نسل پیشو به ښه وي زه باید د هغه چا نه تپوس وکړم چې په کور کې پیشو ولري <hesitation> زه هم غواړم چې په کور کې یوه پیشو وساتم